Kua tëtä guasu asiatica Tailandes tailanda, <hesitation> kuape oimevi, jokua iru tëtä reta rami, de que jukuaveiño erei oimevi jaerta guinoi ama itiempope oajaeteyeye jaïvi, jaeramo ipuere arakuvo kua tëtäpe, yaesa ramboeve kuape jeta okï, jare oimevi jeta <hesitation> oiporara arakuvo por kaa tuisa jokope ivira reta ivateye, jaeramo kua tëtë ararakuaveiño.